Dzi gbɔ̃ ɖɛa, nu nyuiɖe kpoe, dzi gbɔ̃ ɖɛ xɔxɔ le anyigbã dzia, nu nyuiɖe kpoe. Ne egbɔ̃ dzi ɖea, <hesitation> yea dze shi nu baɖa a dze shi nu vɔ. Ne egbɔ̃ dzi ɖɛ kpoa, enya ɖewo wó anyi tukaɖa be nya fia vɔa, vɔa eya <hesitation> dzi gbɔ̃ ɖɛ mea, yea kpɔ solution ne kaba, yea kpɔ ɖo ŋuti nɛ kaba. Ne egbɔ̃ dzi ɖɛ kpoa yea kpɔ ɖo ŋuti ne. Vɔa ne evayi tsɔ tukaɖa gba gba gba gba gba, meya akpɔ ɖo ŋuti neo. Dzi gbɔ̃ ɖɛa, enyi nu nyuiɖe le anyigba dzi nyo loo. Dzi gbɔ̃ ɖɛ yine gblɔm mielea, me nye be ne egbɔ dzi ɖɛ kpoa ye ŋutsi kpo ye enu wòa ne etsɔ alo nya wò ne etsɔa, dza gble yeo. Kake a kpɔ ɖo ŋuti nae kpoe. Akpɔ ɖo ŋuti ne. Ɖo ŋuti kpɔkpɔ ma, edza atsɔ susu ɖe na wò, a gba a kpla nuɖe wò. Eye nyi dzi gbɔ̃ ɖɛ. <hesitation> ame gã wó doa lo ɖe be dzi gbɔ̃ ɖɛ ye xɔ nu ɖu le e fiɔ si, xɔ ɖu le ga si. Dzi gbɔ̃ ɖɛ ye xɔ nu ɖu le fiɔ si xɔ ɖu le ga sia, ne etsɔ tukaɖaa, ma akpɔ ɖo ŋuti ne enya ɖe kpekpeo. Ta me nye nu ɖe ke gble nuɖe be <hesitation> mía be mè gbɔ̃ dzi ɖɛo ye wɔ ye wɔ lekea, awoo. <hesitation> dzi gbɔ ɖɛa, ye kpoe nyo.